aranni to'a yidi a jodah beh mo nyobata chede a huwan kugal fere sai jododhon famfamtiron bhiyamo to'o vi o hokkete kaza bhiya m a'a o beddo kaza gham kugal mai kaza hanko ma o wawan oviya kugal mai ai wala boneh kaza kaza anbo sai yeccha mo a andi wadugo kugal mai himbe duudbeh tefima kugal mai amma avi awarna a huwan beh mabbe ghma a jangi kugal mai a vallitan beh kampani mabbe ko makaranta mabbe ko asibiti mabbe hebana beh chede so to'a hei ni beh chede so to'a hebi ni beh chede amma beh hokkete chede duudbeh so yeccha beh ni beh ni no andu da boh naftira beh horema beh andal ma wudugo nonnon